O- otandi popi oshindonga. Oshindonga elaka limwe ndili hole nayi. Elaka limwe ndili hole unene oshoka onda valwa kaandonga. meme gwandje omundonga. tate gwandje omundonga nonda valelwa naana lela lela metindi lya ondonga. Haku tiwa tse aanamayongo. Twa valelwa mondonga yoyene yene ya nehale lya mpingana mono. Olyo elaka ndi hole. Nonando twa. o- aakuluntu yetu tumine ngaa komanongelo tuka ilonge omalaka galwe. oya ninga owala nawa. ihe ndino ndino lyuuvalelwa mo ndi lyoshindonga kandi na we esiiku nande nande ndili ethe nande nande. Nande okwa tiwa nandi zemo mo namibia lyetu lya manguluka muka ndiye kondje yomafuta hono. ndi ka ilongela omalaka gamwe otandi ga ilongo owala. ashike ndi lyoshindonga ndi ayee kandi wete tandi ke li etha nande ndi ke li dhimbwe monkalamwenyo yandje. nando ondi ye kondje yomafuta ndi ka pule ngaa nomwi nomwiingilisa ndimu popithe moshindonga ngame. Ndi kale ashike tandi mu popitha moshindonga nani osho ashike nda yuulukwa oku popya pamwe otandi kala ihaandi kaakuna aandonga hwiya tandi yi. ote haluka ashike te popi naye moshindonga. Oshindonga elaka ndili hole lela